إحنا مسلمين طبعا، فأصل الكون بالنسبة لنا مرتبط بالخالق اللي هو الله سبحانه وتعالى، فوفق لتعاليمنا الله خلج الكون فى ست أيام كما ورد في القرآن الكريم، كتابنا المقدس. والله ذكر في إنه هو خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على عرش في ناس رح تجول لك إنفجار عظيم وخرابيط من هالأمور، بس بما إننا مسلمين ف الله هو الخالق.